<hesitation> Aspiratera ndraiky <hesitation> mitovy asan'ny famafa izy fa ndraiky afa tsy tagnana mampiasa azy fa <hesitation> mande courant izy de mitsentsitry loto jiaby amin'ny ciment igny ampidirigny agnatiny.